أفضل أتحدث بكل اللغات الأجنبية لأن العلم نور فعلا وبيساعدني في حياتي وفي أشغالي وفي كل شي يعني... في كل بلد أروحه بيساعدني.